نوع الموسيقى اللي انا باحب نسمعه غالبا بيكون موسيقى كلاسيكية، انحب الموسيقى الكلاسيكية ابكل أنواعها يعني سواء موسيقى غربية أو موسيقى عربية. الموسيقى دي بالنسبة لي مسلية وبتخليني نقدر ننجزكل المهام ابتاعتي طول ماانا امشغلاها او سمعاها. لان هي بالنسبة لي مريحة للاعصاب وكمان بتعملي اجواء حلوة تشجعني ان انا انخلص شغلي لو انا عندي شغل. وفي نفس الوكت ممكن لو حابة انام انشغل الموسيقى الكلاسيكية داي لان هي بتهيئلي جو النوم.